والله، أبي أروح السوبر ماركت أشتري لي شوية أشياء كذا، أكل مقبلات. بجلس على رصيف القطار في المحطة، أنتظر. <hesitation> أسولف مع الناس وأتعرف على أصدقاء جدد، أتأمل الناس وحركة القطارات. أخذ لي كم صورة كذا على الطريق سوا مع الناس. أبي أحمل لي فيلم من على <hesitation> جهاز الإنترنت وأشوف لي كم فيلم.